<hesitation> nakeng sot biasa'd de eme nggo ngoeng apa lite nakeng ela eme toe cuing's lite nakeng ela hitu tong, cuing's lite eta mai leba sampe pisa leso sio pande kat koe koe lite eme nggo lite kut teneng kut na one ute kut na one apa kas ela situ. Poli hitu tong poli apa situ na nia kat woko ces one ami jadi'n gah ya na'a kas ela situ nitu, nakeng ela situ. Poli hitu biasa'n tong na one kulkas ela situ, na one kulkas hitu gah ai ao do'n kole na one kulkas ho gah do barang na'n one kulkas ho toe hanang nakeng situ hae agu ute iwo. ruha situ laku ga weli keta eta ruteng ai nggo tadang keta eta'n weli'n barang hitu weli'n ne pisa pisa wulang barang itu na one mbaru'n ga. Eme poli apa'r kulkas hitu ai tadang <hesitation> weli'n kulkas hitu ai ngo keta eta ruteng weli'n kulkas hitu ai pisa pisa wulang ming one one mbaru ho gi na kut ute, kut nakeng. Kut barang barang sot donde pake lami nggitu. Poli hitu tong nakeng eme nakeng nakeng mbe ga hia biasa'n pisa wulang keta nggo na eta mai leba'n ai cuing, ai leng de wau'n nakeng hitu de pisa wulang am eme nggo lelo lelo laku am alo wulang na'n nakeng hitu, ai leng wau'n de nakeng hitu de. Poli itu nakeng kaba, nakeng kaba hitu ga hia kole cama haer nakeng ela, landing hia kole wau'n tapi leng cirang de nakeng hitu de. Haer eme nggo lite tong teneng tong harus pisa apa keta i pisa menit keta teneng ne nakeng hitu, nggitu. Poli itu ga eme nggo ite tong ngoeng hang nakeng situ ai cuwil koe koe's lite nakeng situ. Eme nggo tong rasa rasa donde kut manga apa sio manga acara one mbaru pake's lise donde pake nakeng situ kut hang cama cama keluarga mese eme manga kole tong mai'd de ase kae one mai beo ko one mai apa hitu. Ae manga kole te ca'n eme nggo tong nakeng kaba situ eme nggo kaba mata ko kaba kaba sot nggo kaba julu sio, ai hitu biasa'd de eme nggo manga kreba one beo hitu ngo julu's nakeng situ tong, ai na peang kole luit di kaba situ tong kut nggo nganceng kole teneng's luit situ. teneng hitu tong ga am ce leso ket teneng de nakeng kaba situ. Cama kole agu nakeng apa nakeng mbe hitu beheng kole teneng nakeng situ, ai na peang agu loke'r loke'r iwo tong nakeng situ poli itu ga donde kole kut pake apa's na one gendang sio's loke'd kut pande gendang ko pande apa's iwo. Poli itu manga kole nakeng ela sio bo, nakeng ela sio nganceng kole na'a one kulkas hitu ai donde kole hang nakeng ela situ. Eme toe tong nakeng apa nakeng manuk, nakeng manuk situ pas acara mese keta nggo hitu keta nakeng sot nggo nganceng keta. Pande'd de kut gelang poli apa poli hang, itu tong biasa'n pisa leso koe taong nakeng situ. Eme nggo nganceng kukus nakeng situ eme toe na le goreng nakeng situ, donde'r kole kut na one ute'd nakeng manuk situ.